Serinte ku teduh ska wuku popa'ya ngana guru serinte teduh serasi nelae ko'ki akat masalah ta' serinte ti'teduh tasi ka'wu e meneka dua madi muas musirente kedua kembar, serap piniaraku entempoh memang singiwoh meang karakter nerah memang siniwem memang memuali tou <noise> kete ma pencari nepa uni patu'du kuenserah ungkuong kumoh kamu sumikola makale os nusa kamu ika sekolah nepaman toropayangan niwu memuali nepaman untoro u-un-unsiwoniu toro kedokan niu nitu mosera waktu kok'pe apalagi sekembari ei se memang nakal serentempo tan akhirnya seran tetap mi ne gaga apalagi situ asia wowene siani pas sekolah kue sd, smp sma S1 akat s2 nepatudu kue kuen sia kowowene ta'an sako memang simikolah i papa elek molakos se-se-setu'a sekatuari seka rende niko toro. toro miko kuliah akat ko selesai ni'tu umai penudu-penudu kulako' tan pan'um tinelekannu mokome nekaleko ijazah ni tu'di kampe cukup komusti memeta u' kura ung memulai mo nidop mongkode mengesah-ngesah ko pasti akan pakuene kuama kokumaweng akat ko toro nidop wokariani ka'wum nosako simikolah kole pa bodo-bodokan mane neki-nekaria kode pabodo-bodokan mane kawumu selain itu kotoro momekalep payangen sekomne kelek papa yangan witu mo umbinawa pina'a wesan pinaran sakan umpendapatan penong kamu megaga u pemalean niu teitu kansen duae se duae tuama sera memang sisa ti'i sidiki ode talaus doansi kembar siduati Tansera sera dua ni penudu-nudu ku kamu ne tuama kamu pasti menolak ko se wowene wo kamu miarai zera yonzera rinte ne tou ni tu mai pawei kulo kuweng kamu matanggung jawab serin te ne tou nuni tu uwi popowem wiulako popa elok lako wc rinte miu sas papa wes mama napa musti nir wonta ni wekung malawin kamu kamu musi sumikolah akat kamu baberhasi woli tu partu du'ko umpendidikan tide mowowe kamu pepa'yangen tetapi pendidikan ti mewowei kamu bekal mewowei kamu karakter nuna paman pepayange niu toro midop witun toumu kapa kamu nena noserapit miu ka'pa se kawumiu nunitu satu siniwomi mulako kamu ko seme'an tendis mitu kamu se mean lako un senang mi'tu kurang mokan marse to ae le mo wiyah man zerama rege-rege sokan taan kami e-etorope eleken tape lako nepa uginaga miu lako u napam pine wone-wone tu'a ta'nsi niwomu ne rinte